Ibana urugh ughool igholona dio ana edie bho natuoblo pana onina oghool tepani ini ana wethen ana unora ana onara siibhabho orugh oobranarugh nmezo aneghe muagey aio ibha ana ehugh oobi anonugh pobi anarugh obho ana na tugh obho obi onuna oghgul tansi obi aroangul ouna tabin zina aki tena abekein oobi anaru to nuio tabin zina aloghoro to boobi eslogir oobiananugh onuna tanogho zina moobi adien oobi anarugh oluna tadighi zina ateny ikeya ikpoki eela oobi anarugh ouna tadighi awony tarooy ekilan ama ibhana urugh dio noobia narugh kugii lan eko zina? Ezolo kogii lan zina oolo ibha ana ughi urugh ara anarugh ipoghola orga ezobho udeghe naar utuneen omta sore mikanan mookpany tesiobh kanen kanen ubhana ubouaghan nilookpo esiobho odeghedio oneghedio nonegh bonkiban so akarazunu zina morugh Oobi anarugh nolo ana adeny mokpo ipa dikua molo ana ateny ausebu tehaar cus ooy ooy olo augh ibianarugh enaan nasebh ughani enaan asegh gha ro arooy olo urugh obia merugh ana otenyioh manugh kana urugheko roobianarugh? <noise> Anu ughi nesi. po aasore mikanaah udeghe naar ur oghozina ibho ana uni ony olo naun pologhi onuna nabebh ibho ooy obhni ani pana oyhol eeh ebu neghe kooy obhooh abhni ani ineghe dio ineghedio no neghe so tugh oobi awa rugh molo enaan akunon edaal onunana nolo orua atol tade obho bho abia lana adun abia loo naarn okpo ibha dikuabho idi netugh neziro bho oone me tuonoh ologh ezira odigha ezobho ama useri roologhi owumai Pezo tetugh atuohom ana nyidhuihi aro udeghe no yii aar unogho zina ana miin aghudum obho kua ediokpo olo obiiri uge molo ubeghedio nadien animoro tanen lo ana oyuedio anin okpoipa dikabho ugebho pana na need otugha pana otuugha pana otuugha pana otuugha okpoipadikuabho an ta tugha tooy, tanenlo okpoipadikia obho orugh ke rool taloorohuna ipana oterny oobianarugh pa ghudunobho anen oseel oyoor onogho onuna